तुरही पीतल के वाद्य यंत्र हावय जेला ध्वनि उत्पन्न करे के खातिर बजाये जाथे। तुरही बजाये के खातिर खिलाड़ी मुखपत्र म अपन होठ बड़बड़ावत हावय। येकर ले यंत्र के अंदर के हवा कंपन करके ध्वनि उत्पन्न करत हावय।